Wor Indonesian kun sagale dursa tainin nyaat tendea, aneni, damma, foni amminen sagale chapati tan akan nyaati mana wor kun wor indiat diat. Chapatia, mandazia, kalmatia, mahamria, sambusa, viazi, viazi karaia, yaani viazi tamua, won tan dudu ishia hinyati. midanifinen, midan hinyaati ,midan foni akan nyaati, reefa qalte, fonin dabde tan nyaati.